Bɩɩ ba bisí sɩ náñtɔnɩŋɛɛ aŋtɔɔ lɩ sɔŋɛ, aŋtɔɔ lɩ dada sɔŋɛ, ŋná kpakpadzɩmɔɔ, kpakpadzɩmɔɔ lɩ sɔŋɛ ŋmɩɩ, ŋná afa boyé baá varɩya mɔɔɔ? Bʋrʋ ka gogóo lɩ sɔŋɛ bʋká ka tɩtɩŋɛ bɔɔɔdzɛnɩ, ŋdzɩñ sɩ kpɛtɛkpɛtɛsɛ mɛɛ kánáá bɛlɛkɩ, mɩnanáá kaá tɔkɔ, bɔɔɔ lɩyá sɔŋɛ dziró, bʋʋ afa káná tɩkɩ. Bʋ yelé ŋñná kaá lɩsɔŋɛ. Tɔɔ afa wárɩ dɩɩná bɔɔɔ lɩyá sɔŋɛ gbaagba kakɩ, asʋkʋná ŋʋrʋ wɛ baá yáɩ sɩ ágbʋrʋfbʋrʋna. ŋʋná bʋtá sɩ ilimóó dzeé bʋtá sɩ kádzaŋáá dzé bɔ. Bɩɩ ŋʋná wɛ léŋáá tɛlɩ ɩɩddzɩñ sɩ ɔwɛ léŋáá. Lɔ ɔ bʋrʋŋɩtɔ, bʋ tátáatá sɩ bʋ dé fɛ tɔɔ bʋká náñtɔ tʋrʋ baá yá tɩ sɩ sɩakótó, tʋ bʋrʋŋɩtɔŋmɩɩ, bʋna bʋrʋ tá fúbɔɔ tɔɔ barɩ tá tɩkɩ bʋ bʋrʋŋɩtɔ bɔɔ. Bɩɩ tʋna mɩ bʋ bʋrʋŋɩtɔ aráa, bʋʋyɛɩ gbikitɔɔá. Tʋná wárɩ, baáyá náñtɔ tʋrʋ sɩ ábéliya ábéliya róólɩ sɔŋɛ Tʋʋ bʋrʋŋɩ mɩnɛ. Barɩ tá tɩkɩ bʋ bʋrʋŋɩtɔ bɔɔ. Nná tʋlɛɛ? Tʋlɛ róo bʋrʋŋɩ, tʋlɛ wáana ka tulaarɩ fɛ katɩ. Lɔ ka tulaarɩ, bari tá tikibɩ piñpiñpiñ bɔɔ. Barɩ wɛ ñbamɩ tʋlɛ tʋlɛ bʋrʋŋɩtɔ, tʋlɛ mɔsɩŋɛ, bʋʋyɛ bɛ gbikitɔɔá.